Jajtzyuku'i mye'tzpa kyu'tku lo que pya'täpä y wijtyajpa en monton y je kyu'tku nyayajpa je tyäjkojmä jinhä 'yamontonatzäjkyajpa ja'ku jenä ku'tyaju y por ejemplo nuku'i jetij si que 'yacarriatzäkpa ay y tyu'mpa je ñido'ojmä ja'ku jenä ku'tu eyatampä jajtzyuku.